<noise> jadi kakusiam itamusti inipikakusi amoi karoro baru bisa ipeiti kapayaam <hesitation> kakusiam itamusti hioini hulante hoina masohi isesuaikan tati salot ataupun amoinihekualoi kapai matanalainam. Jadi itai pokonya loitukalaonine laenini kakusi alahan tatini saluatam jadi yang jelasnya nipake kakusi. Kakusi siam musti pas kalo paskoa berarti itaisipaliti kapaya embusuam bisakoa jadi ukuran musti esa esa esa esa supas kapu supasle baru ihoi takusi siam jadi kakusiam musti pasti taluatam baru bisa ipeiti kapaisaim <noise> kapai kakusi nampolusupan tati sina auharuma ihuhulantau soiale mkanya inianale itu musti huoinamasohi. Jadi dong butuh waktu pulang pergi iaruane ampa jam, jam ati <noise> isayaalahau jam dua lotomai jam lua siamitalamasohinuma jam lua sa berarti jam lomi jam itu hialamoi huoikakusisiam <hesitation> husiamai baru bisa ipeiti tapayam. <noise> jadi kaminanalani <hesitation> kapai cina kalu kapai cina am siam memani kakusiam beda jadi inipi kakusi yang aga sadiki sulit <hesitation> kakusi yang agak sadiki sulit kapui dapatinau masohi koa berarti itemusti usahalesa aumuntah uoine kakusiam. Karna kebanyakan lamasohiam lain baranam terbatas. Jadi itemusti sakabar haumanimi paling kurang potoinua tolo ati baru bisa di balitam. <hesitation> karna kapai siam kapai cina inta kusinom intakusinom kakusisepsial tautipeiti kapaisiam jadi carita awal waktu tutuiali waktu am punituatolo maela. Jadi halamai peetinam ita musti itakusti nyanyiam baru ita bisa ipeiti kapasiam.